ثقافة الصين هي من اقدم الثقافات بالعالم و الها تأثير كلش جبير بلعديد من المجالات مثل الفلسفة، الفن، الأدب و الطب و اكو هواية جوانب ثقافية بالصين مثل التاريخ الطويل ، الفلسفة و الدين الأسرة و الأحتترام، الفنون التقليدية، الأحتفالات و المهرجانات، ايي- الطب التقليدي اللغة و الملابس التقليدية.